Jaeño eteiko amo revisa mbuapi vece ara pe amae se correo re jokoüi mbaeti ye ma aike, ouko ovae se mbae nunga ñe va ni mbaeti ko vae erei jaeko jokua mbaeti ko se aike mbaete ame se correo re.